United States of America ni ɗo mari nyamdu sosai, nyamdu ji dama bo nyamdu je zamani, aran ni wo'di nyamdu ɓe watta be flour ɓe ɗo viyata ɗum burgers and frieds je ɓe sa'a ta, wo'di nyamdu fe're je ɓe watta barbecue, ɓe ɗon viyata ɗum barbecue be turanci ha wuro Texas briscate ɓe ɗon naftira be mai bo ɓe ɗon mari nyamdu je zamani ɓe ɗo viyata pizza, ɓe watta be flour be kusel be liɗɗi. sannan ɓe ɗon mari nyamdu maɓɓe fe're je ɓe viyata hotdogs je ɓe naftirta be mai je al'ada maɓɓe ha nder wuro ɓe naftirta bemai, ɓeɗon mari malori, sha'andi, ndefandi, be jelouf pat ɓe ɗon waɗa.